मि एक साल मा लगभग लगभग दो से तीन बार यात्रा करदू जू मुख्य तौर पर मी अपड गौ जादू छुट्टियों मा मि औसतन खर्चा लगभग हर टैमो दो से तीन हजारो बीच मा रैंदू।